<noise> bagi saya pekerjaan yang paling ideal itu dua kalu saya kalu saya yang pertama itu <hesitation> mungkin bisa <hesitation> satu itu dosen kalu saya bagi saya itu dosen suatu pekerjaan yang paling ideal <hesitation> karena yang pertama dengan pekerjaan ini torang masih bisa me ber-melakukan berbagai macam aktifitas yang <hesitation> torang pe aktifitas itu yang masih masih produktif artinya masih bisa baca buku masih bisa <hesitation> <hesitation> menulis <hesitation> artinya trus mengembangkan torang punya <hesitation> pengetahuan dan <hesitation> wawasan ah di sisi lain ini kan <hesitation> dosen juga ini kan bagi saya itu kaya macam tong tara rasa <hesitation> <hesitation> punya kebebasan itu masih-masih besar begitu dalam dunia <hesitation> pekerjaan karena yah tadi dia <hesitation> nah dengan jadi <hesitation> dosen ini kan nah selain aktifitas yang tetap produktif tong pe aktifitas dia produktif juga <hesitation> makin apa yah <hesitation> intinya. Dia trus mengembangkan torang pe cara berpikir yang <hesitation> yang kritis begitu kalu saya itu kalu di <hesitation> dosen nah selain dosen itu saya itu bagi saya pekerjaan yang ideal juga itu <hesitation> kaya ini apa jur-jurnalis bagi saya jurnalis juga bagi saya itu satu pekerjaan yang saya paling <hesitation> suka <hesitation> ideal gitu nah kenapa jurnalis itu <hesitation> pekerjaan yang paling bagus yah karena di sisi lain <hesitation> jurnalis torang bisa <hesitation> menulis berbagai macam masalah masalah sosial yang-yang itu terjadi di <hesitation> masyarakat akhirnya masyarakat bisa <hesitation> bisa tau tentang masalah masalah yang <hesitation> yang ada yang-yang terjadi yang dengan mudah dorang bisa aksen jurnalis <hesitation> apa <hesitation> online atau <hesitation> pembawa ma-berita <hesitation> salah nah selain <hesitation> aktifitasnya dalam meliput berbagai macam masalah juga kan jurnalis ini kan dia tidak beda jauh juga sama dengan ini dosen artinya dia turus <hesitation> aktifitasnya turus <hesitation> yang produktif menulis <hesitation> turus <hesitation> selain dari jurnalis itu kan kemudian yah bisa selain menulis berita kan kita juga bisa menulis <hesitation> buku.